So tawi aɗa yiɗi termude njoɓdi lewru, a hollan mo ngollanta o wonde aɗa anndi golle ma no feewi. Kadi ko a golloowo golle peewɗe. Kolla kadi geɗe hannde ɗe no mbay ni tiiɗde gila yoɓgol nokku to koɗɗa, ñaamdu ma, e sukaaɓe ma fof. Kolla wonde ko wiy omo yoɓ ma ko ina faamɗi seeɗa. Ñaangoɗa mo yo ɓeydane, tee ne so ɓeydaniima maa o yiy wonde maa golle ɗe ɓeydo feewde.